﻿एक दिन में फोन करे देखना की आदत तो बहुत ज्यादा छ मतलब हम सभी कम से कम दो सौ से तीन सौ बार तो दिन की एक दिन में फोन करके देख सके मतलब हमारे हिसाब से बार-बार ओपन कर। बाकी आदत हुई है कभी-कभी टाइम टेबल कभी-कभी अगर फ्री बेटियां चाहे तो उसे आप सभी इंस्टाग्राम ऑन कर लो व्हाट्सएप ऑन कर लो यूट्यूब ऑन कर लो ऐसा कीजिए तो कभी-कभी काम भी हो जाओ। पर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए बार-बार वह सुबह ज्यादा हो जाओ बैटरी वगैरा की वजह से कभी कम यूस कर च बाकी तो यही है।